Idiꞌna ne díꞌna ne ntáxe ni viꞌi dɨvi kíkáꞌin ne nedvi nte kuētsivi kíkáꞌin ne nte kuētsi tí kuetsī jan kíkáꞌ in ne tī ñádɨ̄ꞌɨ́ tí ne v ña aɨꞌɨtí ɨꞌɨuva nte xúva tún ne dɨvi na kaꞌna vií ne tí vií ne ña í kani viꞌi kani viꞌi ne tí ne ka ne kada dvi kāda dvi ntío ntántio nuu kué tsi ukuéꞌén ni ti ntántio ti ntántio ne ti dvi ñádɨ̄ꞌɨ́ tí ne iō ió ne dɨvi kuntá nteé ne ti kuixatá ne tini i kada kuxaa kuxata nte kóꞌō iꞌá ne tī ne kuxata ne tīni iꞌá ti kādá ñaꞌa ne dɨvi dava ti ne dɨvi kaꞌin ne tí míꞌī kuɨꞌɨ́n neti kvi vií tsi tsiu ne í kueꞌen ne ti ne ntuku stuku tɨ ɨn sku ñadɨ̄ꞌɨ́ ne dvi dutsi dvi díꞌna ne vitsi ña dá vaꞌa ñá da váꞌa ne ɨdɨ́ꞌtɨ ñuvā tɨ ñá da váꞌa ne ñá tɨ vií ne ña i dv ina kuntée tini ni ñadɨ̄ꞌɨ ité ni viꞌi ñiꞌi tí ne tsí jan nakuntée ñiꞌí ne ti ne vevií já ne. Pues kuia jaꞌā né un váꞌa tsi dáma vá tsi kadāma tsí kani viꞌi ne tsí kuii juerza ntádi ntee dɨ́ꞌtɨ́ ñuvā tɨ o dɨꞌɨ̄ tún o ñuvā tún juerza káni viꞌi ne ntetune pero tsi káda neé kadāíkuinaꞌa kunaꞌa ne a kui ɨɨn ō kui uvi uvi íꞌa net netíí ne káda neé dɨvi ín nakuntódogio netin ne i ka i skuti ɨn í kueꞌen neti ñio kueꞌen netiñú kóꞌo do kuéꞌen nte tɨ ɨɨn sukú ñuú ne dɨvi a ne naniꞌi so kúneti ɨɨn ne ítuku ti kue ñííti kāda ña mií nteti vîtín ne ñadɨ̄ꞌɨ̄ te kɨ́ꞌɨn ní n stuku ñaꞌa ni ɨn sɨku nee ñáꞌa ne māte téni viꞌi mate ñaꞌ ne sáꞌanu kuenta iña netíí tsi dɨvi kɨ́ꞌɨn nte kɨ́ꞌɨn taɨvi ñadɨ̄ꞌɨví o tīí te ne kɨ́ꞌɨn nte ɨn sɨku kuntúkún suku ɨɨn konpañerú tíí ne dɨvi n kaa i dɨvi ñá voꞌodó tsi iꞌá tsi ne ta tsi kántánanēꞌe nte íꞌa ñi idoko vii i doko vii nentee ntetini ñádɨ̄ꞌɨ́ ti nevevií já ne ntē ñá nte ñá ngantáde ne tí kuéꞌntae té dɨꞌɨ neti ne nté ñáa ntéé nté neti kuénte ne netuu nēé á ñuvā tún á dɨ̄ꞌɨ̄tún nī ñá ngavii ña gantáde netun kuénta tsi kɨ́ꞌɨn ne nte súkún netun ni ɨn suku ñaꞌa ō kɨ́ꞌɨn suku neti ní n stuku ñaꞌa ne dɨvi doko kuná neé neti ne doko dɨvi nasodo neti kuétsí tse. Kuési seni ádɨɨ tāꞌnú di o dɨtēꞌnú oꞌotēꞌnú di ñoo i ñ ñáda taꞌ iñā di ne dvi ña tsigan kotón ne ña kuetsí se ne mii ne tiní ñaꞌa gá kueni ñá netīi kuetí tse tsi kɨ́ꞌɨn ne tini íkuviiꞌna ne nte ñádɨꞌɨ a ne kādá kuii ntee dvi kú i duvi xeꞌun xeꞌn kɨmi óko a oco ɨɨn ne kádavkáda ntáce ni viꞌi vevií já ne ñaꞌa anañaꞌa tsi dava ndv ú xuun inī vi uꞌxí kɨmī ne dvi ieni viꞌi nté kādá ná kikadá kui xeꞌun kvi dava ne uxuvi uxu ni ne í iō iꞌá dsi kādá kui nte uꞌxi kɨmi ne í naꞌnu i kā ntántío kaka iꞌá tsi ikui iꞌadsi ká da ne kāda kuixeꞌun kaꞌi nteedvodátadvkadá kui ntee dvkuioko kɨmí oovne kādā i de kuéꞌni váꞌa ne dí ne káda ne káda kani viꞌi nte kādá ñaꞌa né du tsi koo duvi kun ntá nteé nt dvi ku ío nte nni duvi sɨñi ñaꞌa ñá kani viꞌi nte. Ci dɨvi nñaꞌná ntio xi kani viꞌi ne dutsi ko ntá te kāda io íꞌa tsi ne kada neé kuii fuerso káni vitsí dɨvi kuétsī si né kusute ntántio iku sute ne kada nee dutu ne dvi dutu ne ña nantio ñá kantio dutu tá iku sute í ña kani víꞌi nté ne kādá kani viꞌi nte né kada nee īō dv íkuikū sute nte iꞌa chí ká da ne mate kúsute kuétsi si ne vetsi ñaꞌa kada naántio i né kuna ntee ne kada ñaꞌa n kɨ́ꞌɨn kɨ́ꞌɨn sukún ni ꞌɨ tuku ñaꞌa ne vedvi kuétsī ntádeꞌnu vevií já ne kada kuii duvi kuii uxuvi kuia ne ō ūꞌxu ni kuia ne íkueꞌen í īō ní ntee duvi íntánteé nte vií ñaꞌa ne káda ku káda kāñee kuiá ne i vá kts ꞌvá tsi kuetsī ntēé ntañeꞌvi ñaꞌa siꞌna ne ñaꞌa tsi ixá ta nteē né kada dá kada kɨ̄ꞌɨ́n nte. <noise> Pedvevií já ne kuétsī ntádeꞌnu vevií já ne kuéꞌēn <noise> ntáde kuīñu taꞌan ci kkāda ña ñadɨꞌɨ kade kuiñu ñí ne dɨvi tíi tse nkade kuiñu ñádɨꞌɨ̄ se ne ɨn kaí ka i ntuꞌu dun ñá ci kada ne ntákudiín ntee ne dií tsi kudiin ne dií tsi ne nánakaaváꞌa ne kāda na ntio si ne nakuntódo zio ɨn kuia o ɨn kuia o kuivi kuia kane íntui dɨɨn stuku nté ne dvī tsíngā ne ña vaꞌā dó tsi dvñɨdvi ñá ku ntántio ñi taꞌan ci ne te ñāꞌa dvi kāda kaꞌan kaꞌán ne ñáꞌ niꞌi ī ne nañā kudvi na ña koko ñuꞌú nte cií ne kada neé dukuān nee ñaꞌa dɨvi ñá dokoo vií ntevi ne diꞌna ne diꞌna ne tsíídun ntáa ña data i ña ña a n ntee iná kuēꞌchen ne dɨvi dukuān ntéé ntaíde nī ñá nenádvi ntákudiin ini ña ntánaa núú ña vitsi ñꞌu ñɨn kati ñuꞌu ne ña viti ntántio ña taꞌan ñā kuitsí á duko ñꞌu ña ñuꞌu ña mte nntákudii ña mate ntánaa núu ña ɨɨn ura ne n urá oꞌvi úra ntánaa núu ña ne n katsiñuꞌu ñā tsí ñña váꞌda kɨ̄ꞌɨ́ni ña ñá kɨ̄ꞌɨ nɨ ña ñá ka ña viꞌi ña tsí ɨn kachi kɨ ñuꞌu ña. Ne vevií já ne dií ñaꞌa kakui ña kuétsí an ne kontánaa núu ne í kueꞌen nūꞌu nviꞌi dɨ́ꞌxi íi vi zoso stúku kadákutu ni ne idi kokó suku n vi ne dɨsī dé í dvi ñíntánaa núu ne veru thí kādā nuu kuetsí nuu kuéꞌen ni i ntántioxi taꞌan ci ne dvi ku iv k ma te ntákudiin ntákudiin nte ntánaa núu ne ñá nūꞌu nte víꞌxi ve tí kadā dvi nté kaa ne ñadɨ̄ꞌɨ ján vá ti íi ntē ɨvi ō ī nte tí ja ne tsín ka idu kaa antánūꞌu nte viꞌxi ne tsínja ñá vaꞌa nto ti kāda ío íꞌa í ne iꞌá di na kada ntēé kuenta né kada ñaꞌa kada kuenta íꞌa i ne nakueꞌnū iꞌá í ne kada ñaꞌa ñña nakuntoto ñiō ntékda nákdiín n etetí si etíi se kudíin ne tī ne ña tuituituꞌé kaí ti ne káda ne nagee ti ne ñatɨi tui tuꞌé kaí ti ne o dɨvi téꞌnu ne ñá kaxīti dava ti ni ña ntáxíti ñaꞌa dava ti ne ntáxíti ne tsíka dun ña īo dín i ntákudiín nte ti. Ne dɨvī káda ne ika ne kakati ntuꞌu duꞌnñé te kāda ñnekada ñaꞌa né ñaꞌa vi ñaꞌa ntákúdiín ne ti ne póco kada váꞌa do naío ne ti ni ñaꞌa tí ne dɨvi dîní ne tí kāda ñaꞌa ne ákútsí gai ntákudiín ne tí tsi ntáde kuiñu ñádɨ̄ꞌɨ̄ che téꞌnu ao kāda ntáxíti ntɨɨ dií kada ntáxíti ne tsí kakakuvī tsí ixti jan kantána tsi xeꞌe duvi ñadɨꞌɨ̄che n nií ne tí ne tsí kaꞌi ka kakākui ka ntuꞌu dunñe.